No watta sawe aɗa tawe e nder seno a yanɗi jamu maɗa fini tawe ko wonda ɗonka tawe aɗa wodi ko njarata ma ira cutanɗe e boyri ko nandi e muɗum. Nafali ngon ta nyamin ɗun iri lacci re ɗe ɗofu foɗante ɗonka.